पोधा अधारित संगटों को कई प्रकार से खाये सकज। डाल, चावल, मसूर, मूंग डाल को पकावज, मसाला डाली का चावल का साथ उग़े खाये सकज। सब्जी परांठा, गेहूं का आटा का आलू, मेथी, पालक मिलाई के परांठा।